Toh kwakwa woo day haŋkaŋ se i na te, don ma ni mayo ziiri nda da ni kani ka tun kay ni ma ni mayo ziiri nda don ifo se don ni mayo ma si fumbu maga se. Kuma a ga ni hiŋjay hanandi ni di mo bor kulu kaŋ naŋgu kulu kaŋ ni na ni mayo fiti ka salaŋ za ni ga goy da, i ga tabbat ka bay day ni mayo samay no a go kuma ni hiŋjay i go ga kwaaray. Amma da'day ni si goy da lokaci kulu ni hiŋjay din i ga bi no haikulu kaŋ ni ɲwa day, i go a ga nooya. Amma da'day mo ga bo ni ga ni hiŋjay din ziiri nda ni di samay no ni hiŋjay go kuma, ni hiŋjay ga kwaaray, kuma ni mayo i si ma a fumbi. Amma da'day ni si goy da woo din ni di ni ga ma ni hinjo, ni hinjay ni i ga ma baikulu kaŋ ni na ni mayo fiti ka salaŋ i ga ma a fumbi kuma ni hiŋjay din lokaci kulu i ga bi no. Amma da'day ni ga ni ziiri nda, ni ga goy da soosay, ni di ni hiŋjay din i ga kwaaray ni se no tar ni di, ni di mo a gwayo, a te noodin nooya gaskiya a gwayo ga boori. Amma da ni si goy da ni di, da kuma da ni ga goy ka fayda haŋfo, da'day ni ga goy ka naŋ, <hesitation> ni hiŋjay i ga bi kuma i ga ma ni ni mayo fumbi. Amma da'day ni ga kula nda lokaci kulu, matekul kaŋ te ni di i ga bay.